Iu, parrannu sinceramenti, di macina spezzi nun aiu usato mai, ma masannunca nun aiu vistu mai a nuddu macinari spezzi. Forsi lu facia me nonna ma iu nun mi lu ricordu. Me matri, di sòlitu, li spezzi l'accatta già macinati.